<noise> لو كنت أقدر أتعلم لغة واحدة، كنت أكيد بتعلم اللغة <noise> ال-اللغة التركية، <noise> لأنا نبغى نسافر تركيا <noise> ونروح لها إجازات مع العائلة وكذا، ونسافر إسطنبول وأنقرة. فأكيد كنت بتعلم اللغة التركية عشان أقدر أتواصل مع الشعب التركي هناك، ونقدر نتكلم ونتعايش معهم. ويكون في <noise> بيني وبينهم <noise> تبادل ثقافي وكذا، ونتعلم ال-عن التاريخ والثقافة التركية باللهجة.